Yu giꞌn este lë giꞌn tuxdl, giꞌn mansan, giꞌn yag, giꞌn giꞌn arbolito, <hesitation> giꞌn <noise> <hesitation> yu be lë gix xiu lo komid lë oregano, tomiyo, <hesitation> mojoran, <hesitation> blg blag yex, <hesitation> guꞌn xiu lo nizëd xiu <hesitation> <hesitation> yu stib planta guꞌn xiu lo komid lë ptie y kwlandr. <hesitation>